<noise> Defirgo lamman ittai ɗan nder mayo na defirgo lamɗan katce ɗume burɗa yiɗugo. <noise> Lanɗan mayo e ɗe anndi nder ndiyam ɗan kaye edu kam basateɗen e ɗow leydi jorndi. Enen lanɗan men ɗo ko buri hewugo fu ɗan katcce ɗen ni gollitirten kanjan bowuɗen, kanjan burigo yiɗugo.